عشان تصير كاتب جيد <hesitation> ممكن انه تحاول تزود من الروايات اللي انت تقرأها <hesitation> وكتب ،ولكتابك المفضلين، دا شيء مرة حيساعدك انه تحسن اسلوبك في الكتابة، وكمان انه انت تتدرب انه تكتب عن مواضيع مختلفة، وترجع تراجعها وتعدل عليهان دا كمان حيساعدك.